Eh bello Segnô, dipende: un o va à dormî quande o gh'à seunno, che o l'é comme on coraggio, se no ti ghe l'æ no ti t'ô peu fâtelo vegnî. À tutti i mòddi, l'importante l'é no ammiâ tròppi schermi primma, e fâ scuo, e che no ghe segge tròppo rumô, e coscì.